<hesitation> eryoya ebyalha, iwe mundu kikanza iwaminya ghuthi ebyalha byama kina. Neryo kandi bakabugha ambu obuyonjo ni bugaga kwehi ni buyingo neryo ghukabya ghukoya ebyalha, eribyoya ndeke ghukamba esabuni iwathekayo kwehi iwnyighitsirayo omwa maghetse neryo amghete aya iwanabawo awali mwa sabuni. Ghukabya wabirighunza erikolhesya amaghetse awali mwe sabuni, iwa hamba nawandi maghetse naghu iwithawo okwa byalha ebyosi bibiri kwisi iwathekagho omwa kindu nge nyungu kwehi nge kikopo kwehi nge safuliya iwoya omwa maghetse owa henirye iwabiritsuka erikolhesya alya awali mwe sabuni neryo gukaghunzerera na wa henirye awate mwaki e sabuni neryo ebyalha iwa hamba akakimba akahenirye iwa bikinguthamo neryo ebyalha ibya henia ikwabya isikukire amaghetse, mwasinja.